أكتر حاجه رومانسية شوفتها في حياتي كان في فرح صديقة ليا، الفرح كان في مكان حلو ومحاط بالطبيعه والاضواء الناعمه، كل حاجه كانت مرسومه بجد في غاية الروعه، الجو كان مليان حب وسعاده والعريس قال كلمتين مؤثرين عن حبه للعروسه وكان بيتكلم عن كل اللحظات الحلوه والصعبه اللي مروا بيها سوا وانها كانت دايما جنبه فيها